Minyinii wͻ ekurabaa bi ase. Na ekurabaa no, hͻ yɛ enyigye yie. Nna hͻ yɛ enyika osiandɛ nna ͻyɛ ekurabaa a nyimpa a yɛwͻ hͻ no, yɛnndͻͻso. Ntsi na obiara pɛ obiara n'asɛm. Obi tum kͻ obi ne fie na okedzidzi. Dza nna ͻyɛ me enyigye nye dɛ, anyɛnkofo a nna yɛwͻ hͻ nyina nna yehu hɛnho dɛ yɛyɛ enuanom ntsi nna yɛdodͻ hɛnho yie. Na obi kͻ ahokyer mu a, obi boa ne nyɛnko. M'enyi gye dɛm kurobaa no yie.